தீவுகள் தனிமை, சொர்க்கம் மற்றும் தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. அவர்களை நினைக்கும் போது என் நினைவுக்கு வருவது இதோ. நீரால் சூழப்பட்ட நிலம் வரையறுக்கும் பண்பு என்னவென்றால், ஒரு தீவு என்பது கடல், கடல், ஏரி அல்லது நதி எதுவாக இருந்தாலும் முற்றிலும் தண்ணீரால் சூழப்பட்ட ஒரு நிலமாகும். தனிமை மற்றும் தொலைதூரம் தீவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தொலைதூரமாக உணரலாம், நிலப்பரப்பிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, அன்றாட உலகத்திலிருந்து தப்பிக்கும் உணர்வை. வழங்குகின்றன. இது கவர்ச்சிகரமானதாகவும் சவாலானதாகவும் இருக்கலாம். தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் அவற்றின் தனிமைப்படுத்தல் காரணமாக, தீவுகள் பெரும்பாலும். தனித்துவமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுடன் தனித்துவமான சுற்றுச்சூழல். அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. தீவு இனங்கள் குறிப்பாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்களுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியவை.